एबे सदियो कहले जौं मुइ चैं जनावर माया कराह मन्से हल्सु । घरवामा एबे कुकुर्, बिलारी पल्लाले नै बडसु एबे कुकुरा त पाल्लेनै एबे बिलरी चांही ओसके हैने पाल्ले । एबे बिलरी चांही कबहु एसो एशई भात खाए एबे देशहु भात । एबे एसनक बानी हखते हखते फेरी एबे कतेक, कतेक एसनक जनावर बडै मोर चांही इच्को फेरी हैनो डौल लगलही । एबे इय हैनो डौल लग्ली जनावर मध्य चैं सब्से सुरुमा यइलही गिदराक नाउ हसे ओकर पिछे कौघावाक नाउ एसौ । एबे हिङ्कर देखके हैने डौल लग्लही भन्दानी अ मोर चांही हिङ्कर बनिया देखके हैने डौल लगलही एबे गिदरा एसौ घरवमा हमार हंस चिङ्नी सभ पलाईली हसौ जम्मा <hesitation> एबे चोराके खा देसउ । एबे कौघा कहबही जंउ ऊहो फेरी कखनो बचासाचा एसो हंसवा बाचा हसै, चिङनी क बाचा हसै जमै <hesitation> एबे धह धाके लेके खादेसउ । एबे कौघावा एबे याको जसने घुरसुर हसै बटियाके एक ठाउँरा धैले जमै छितियादेसउ । उहेसे कहके यी दुगो जनावरवा चैं मोर एकदमै हैने डौल लगसउ ।